Tembiu jarea oëva jaeko lomito jare pizza se amae jokuare mbaeti mbate mbaekira guinoi jare jeengatuvi yamboyivaera yau yanemoinvata katuvi ipuerevi ñanoi jokuae ñaneretape yauvae jaeko <hesitation> kando de ururupia jokuae jëëngatu.